والله، السؤال محير <hesitation> لكن بشكل عام، الجنازة أصعب، لأن ما فيها فرصة تعيش اللحظة أو <hesitation> تشوف الناس اللي تحبهم. في حفل الزفاف، رغم أنه يهمك وجود الناس، تجدر بعد تعيش وتستمتع بالفرحة وتعيد المحاولة في المستقبل <hesitation> لكن الجنازة ما فيها رجعة، يعني غياب الناس يكون له أثر أعمق وأقوى.